Kultura e Kinës <hesitation> osht e njoftun që i nderon traditat e vjetra po edhe <hesitation> përqafet ose e pranon atë pjesën e popullarizume t’kulturës perëndimore. Idealet kineze <hesitation> tregojnë për ni ndjenjë t’madhe familjare, e respektojnë hierarkinë edhe kanë harmoni pëpros konfliktit.